Karanta karami nkana maneka kana ellime mbadulka elmu kana maneka sgana na amani ka sagana a guteka ka baba ah man ni ka ilhime sosai ahsatsa bakanta karatu ba ba kana gel gulka ka sagnana makaramdla kagha da saganana dagh agaba, kagh kagh agaba kume kagh da sagnana tsa karatuwe eda limie, ilimeka gane ilime gane nakwawuda kwara bambawude ujarha mavarata hanujarha, emakarata gane awuzeka ilmekana aka rika ghartsaka awujelka malaki kamai awujelka digina, ah ihme mtsanisan la ata ihme tsa skone kukwara kwaymakarata ujar ha jama juwa game, daghenzane akanka har ghatsaka ha gulu ka sa ganana kagha gule ka da guyal ka sagamma ka digina saka mane ilimce tsa tsa karatu a game ko ah karani kana wutsa ubasaka banatuwe juwa ahjuwa ajiwatsam kam asuwa skane kana to naleki isa ihine weshuda wargha kwaza awajeka gugeli ka saganana skame akabatu gane ask aru ah ujaraha haɗusawe gane akare va ghagu hatsaka el a thadeka mebe gula akarka gh atsaka gule thaɗef akarka ghalsaka akara tuwe ana vjarhana ane game karatuwa. Ilime ay gane ilimag, iline el dana ilime ga gane ah rayuwa rayuwa tsaka laimagha naka da ilmarayuwa tsava ilimeva ngaka da ulva nar ghana sana kana aja el shir gamana dasai ujar nughu, ie juma juwa dan daa danbe rayuwa ga dagina ah karatuwona mane ka na'a karkagha tska waniƙa zama ngashina tsatsanva ngaka tsatsan kumella to maneka makaranta kame, to mane karatukana, kume tsatsan ka ko wajaha tsa tsanka ko ngha da wujaha to nne alkatsa wayah wuyaha tsatsaka waske mame ili skbam usarva haka da kaka ya game ba zulua bazdkaratu zade bam usahambe karf isa karawuta tsa ihine ko makaranta ko karatuwa ko mai azka bagham usartsakana shib va ujaragh tsan tsan da magha ka kagi da madugu tsa iyalwa pa ghentsa makarata su shukwa da tsatam rubuta mna wayena kak ama ukaramzakana ngha shida tsatsamaka gida dema ragha aya ragha digaskiya nga tsatsanva ragh gabadaya njaghaka to na maman thine ka rami sana skaba ghakana nai shnce kultsum wayah ske manbe nanske kaiyetsane tsatsam kokata ita abatune. Ilime sarna malakiwade naghanagha kana malaki tun karam wude to karane ke ban uja ha tsatsam kunai tsatsan kune ngatai ta balaka tsatsave nagha da bala ka tsutsana ah in umena ndvakaba, naghat da zal katsatsda maka rava ko wuyaha kuhuyaha da manareta da na nagha kuma da saganana, nasan gufe da saga nana gwaka sagana ilime gane yane iline zad pagha vjarha yadika vjara bam ka mbava ma amaka asaratsa yaga ujre nga hmare juwava ta daradaramanda tsa wayamadara kate duwa ka juwa makaranta makarata kana aja isavan kwara, ha ha sh iketsa kwar wude makaranta hena shika sak wawalde makaranta ah ha ha haske tsa kua wude shurgufe kada wurghe agaba kada kwara kwara ahor skantsa, karafte dagi na tsa Nine nine nine ske thakwarwuefena, nine nine nire ske thakwurwuɗe, sline kwargur kurgh egurgule, ghegghu awajel guya ka sagarana lina to zaga gheh gul kagheghe da kwargure awajel gheghe gayel ka madime awujel ghehe dagina lina, abnsane la atsa tsa islamya ana kwarkagha, azudban usarhana isakane san rajuwa tsa juwa harhina, rayawan yanzuna za di bakama makaranta, tsanitama juwatsa dua niya, gane ntsane ilime tsare tsakane hime giɗama dughu zamand buka usaraha, danah tsa baghaka ka yediyash ujine, kota kota ujarha, nga makaratava nga tsane komaiva ka wai sakane sane kada laahawude, laha wude tsa nisane, nga tsane damja tsawudeva nga komava amma bankan makarata, manene makaranta ja ban tsatsam jamja dwude kari daraj a tsamane baighi tsa yaɗiyeyi tsakan banghu tsa yagahdiyigi natse skinena daraja da ban bagan wude ngada makamare rashikuyalla, nga da mazaramane rashin kinyan zalthanlla zani mane aureva.